آ، مرغ چھِ اکہِ قٕسمُک جاناوار مانٛنہٕ یِوان تِکیازِ مرغ چھِ نسبتاً بٔڑۍ، گول جسمہٕ وٲلۍ جاناوار آسان یمن زِیٛادٕ تر نسلن منٛز لۄکٕٹۍ پَکھ تہٕ پَکھہٕ وٲلۍ زنٛگہٕ چھِ آسان۔